باخد معاي مهندس معماري، مهندس مدني، عشان يعني يبنوني المباني ،وطبيب بعد عشان يعالجني إذا إحتاجنا. وعالم أحياء لدراسة البيئة، وطباخ عشان يوفر لنا أكل لذيذ طبعا، وصديجتي المقربة عشان تكون معي في المغامرات ونتشارك اللحظات الجديدة والمختلفة كل يوم بيومة.